Muting maan umimé babé gujééna gucé diit mubajo mo moomé: nang gubák, gubay éwato yan diit gabaaj, guruto gubaaj éwato yan diit gubajo. gufira gubaaj éwato yan diit gubajo, gumobay gubaaj éwato yan diit gubajo, sisakajumo babaaj éwato yan diit sibajo, gumampatang babaaj éwato yan diit gubajo, sibuur babaaj éwato yan diit sibajo, siféhimb babaaj éwato yan diit sibajo, gujiik babaaj éwato yan diit gubajo, géél babaaj éwato yan diit gabajo, gakahaal babaaj éwato yan diit gubajo